पयल्या शतकान रोमन लोकांनी स्पेन जिकलला। रोमन लोक जेव्हा राज्य करित तेव्हा खूपसे लोक। ख्रिस्ती झाले त्या चीव उपरां युरोप मध्ये जर्मन लोक। वॅन्डल्स आणि विसिगॉथ्स थाय झाले विसिगॉथ्स। <hesitation> शासनपण्नी आपापसात लढाई केली। आणि इसवी सातशे एघाराच्या काळां अफ्रिका तल्या। मुस्लिम लोकांनी स्पेन देशाचेर आक्रमण केला।